Jak moota kam e naftira e fos e cembe waɗa ka waylitaago waɗa e toowta e maɓɓito har hewta ciɓo mootawa dow nga toowta. Ngam ɗum heɓa ɗum itta taayaje, ɗum wo'ina nde ko ɗum woɗɗina moota ngam.